ס'וויכטיג צו האבן א גרופע פון חברטעס וואס זענען אנדערש <hesitation> ווייל אזוי האט מען אנדערע עצות און אנדערע מחשבות פון די אנדערע און מ'קען באקומען- מ'קען פארשטיין <hesitation> איינער די אנדערע און ס'עפנט אויף די וועלט צו אנדערע מענטשן'ס- צו אנדערע מענטשן. ס'עפנט אויף די- די- די מחשבות צו אנדערע מענטשן'ס וועלטן איז ווען מ'האט אסאך אנדערע חברטעס לערנט מען זיך אויס מער.